Íkò ítùñ ájíd kédé sá ámì ñdé áttá ágwò ánááñ. Ámìñdé àttà ítìbé ágwò ánááñ áñké ñkémánáké ké ánààñ, nùñ ñnùñ ké ànààñ tùtù mfìn àntiéñé mí ñsùk mbà ké ànàáñ, ñsùk ñuìn kè ànààñ àyésin ámi ñdé áttááá ágwò ánááñ. Ñtàñ íkó ánáán, íkò ánááñ ádé íkó áké áménéké ñyíen ákáná, íkó ánááñ àdé íkó ítùñ ájid, àñyésin ñdé ágrò ánááñ. Ágwò ánááñ ádé ágwò ìkò.